أحب أشهد يعني حدث هبوط الإنسان علي القمر فعام ألف تسمعائة وتسعة وستين، لإنه كان إنجاز يعني تاريخي عظيم في مجال الفظاء عموما، وفتح آفاق جديدة للبشرية، بيكون يعني رائع عشوف الإبداع والشجاعة اللي أدت لهي المغامرة وشرف لي بعد إني أشوف هدا الحدث الكبير والعظيم.